Nako mamanfaat sabun mane kai ngoe bisa woswokala bisa womasi ojiki woma ojiki de womasmake nako womaswokala manege ma ma sabong manege ma guna untuk ja tebini nanga baju <noise> de nako biasa nyawa balu balusu manege jostiodo sude <noise> nako sabong <noise> sabong mangga bolo sabong daia bolo manege seing balu balusu josi tiodo na manga sude nako sabong mandi ena ma fungsi manege inasi tebini nanga roese de maruka ma kia manga roesoka manege ma tona tonaka manege lo ijasi aiki ma faja faja manege isi ijanga manege dika.